Á umúndu dëmb de, umúndu wáaŋ á bañaan cum, ngërása cum á ngëleenţ cum. Kon nak imee <hesitation> nombër ekëzakët këleenţ ngí cíyi këleenţ dí umúndu wí añaţ. Me kom bí bëjá, bí mëyepar bí mënjá <hesitation> puwúul <hesitation> bí mënjá unják njí, mënjá mee <hesitation> kaleenţ, <hesitation> kaleenţ umúndu ţí ayëlan pëband këleenţ useent.